<noise> Agnatign'ny vôlan-draiky zao <hesitation> mety <hesitation> inenipolo karahanigny mandeha fitanteram-bahoaka de vôla lagniky agny agny amin'ny ray hetsy ariary akagny ngambany.